Xanaa sant yàlla ak dem daani sa doole bañ ku la xamal dara, xam nga léegi kenn defalatul kenn dara, kenn mayatul kenn dara, loolu mooy sa njëriñ si kaw àddina. xam nga tey mun naa am suma soxla mu ñëw nga ne la man de njëriñ nangam laa am bugg naa nga jàppale ma ko, soxla bu ma bett la bugg naa nga jàppale ma ko, yëkkati li ma la wax noonu nga jox ma ko ma dem faji suma soxla, xam nga loolu itam njëriñ la ak ndimbalante la. Waaw nit ki kay xam nga doomi adama ndimbalante te man am naa, sama morom amul, ma jóg dem dimbali ko te yàlla tax, kële am na, kële amul na ko dimbale te yàlla tax, ak jaamu yàlla, yéene raxas xol yi, yéenante jàmm, boobu mooy ndimbal li.